Tuu jaos piät <hesitation> küll <hesitation> kõrralikku trenni tegemä, selle et nii korgõh jo hapnigusisaldus om väega väikene õhuh. Nii, et sul piät olõma varustus, et sääl üleval hingädäq ja ja samal aol piät umbõlõ treenit ka olõma, et sääl üldse eloh püssüq.